لو حد قدم في عمل فني تمام? أني نعرف إن هذا العمل كويس وفعلا ناجح لما العمل هذا يدير أثره <hesitation> في الناس، يعني يدير تأثير، هذا المقياس الرئيسي، التأثير ياللي داره العمل هذا في الناس.